Tando eo su tempo su tempus c'apo disponibile, ca no est chi nd'apo meda como, <hesitation> ca mi devo occupare de mamma chi at nonantatres annos, e quindi sun pesudos <hesitation> ando tres boltas sa chida a fagher yoga <hesitation> eo su yoga lu fatto dai <hesitation> boh trint'annos, 'onzi tantu interrompo e lu fatto pro tres boltas sa chida, est un'esperienzia bellissima <hesitation> ocannu poi semus tantissimos, semus boh chimbanta iscrittos, e poi su mastru Pierluigi est bravissimu, ca isse faghet ricerca sempre <hesitation> fa di tutto faghet de totu, e poi est de cussos chi <hesitation> abbinat, chilcat puru de ponnere e umpare e parizzas cosas, quindi nos faeddat de medicina, naturalmente contro e, contra a sa medicina ufficiale, e e poi <hesitation> nos faghet su yoga a segundu 'e su segno zodiacale E quindi nois faghimus sos movimentos <hesitation> sempre in cussu modu a segunda della luna delle stelle delle e guarda tutte queste <hesitation> e abbaidat totu custas cosas, poi <hesitation> ando <hesitation> 'onzi die a passizare un'oretta a Lattariferis, chi est una zona bellissima <hesitation> accurzu a a bidda <hesitation> piena de de natura propriu rigogliosa, quindi b'est s- sa murta, b'est su su cugumeddu, e b'est s'isparau, e quindi est, s'istat benissimu, est propriu unu toccasana pro me, poi cando apo tempus leggio <hesitation> non apo, non poto leggere comente aio cherfidu ca <hesitation> pro leggere bi cheret unu pagu puru de attenzione, de concentrazione, <hesitation> e so leggende como o unu libberu chi mi piaghet <hesitation> chi faeddat de <hesitation> de sa Bibbia chi est de sos primos in classifica Tando <hesitation> mi piaghet de legger sos libberos <hesitation> <hesitation> chi magari sun interessantes puru <hesitation> chi rigualden s'istoria eccetera, però mi piaghen meda sos classicos, infattis ultimamente apo leggidu puru delitto e castigo chi est unu bellu malloppone, sun tantas paginas, però interessantissimas, mi piaghen meda sos libberos de letteratura universale, ca sun sos libberos chi forsis mi dan pius, puru si mancari apo leggidu puru calchi libberu de letteratura recente chi m'est piacchidu, però <hesitation> segundu me sos libberos pius bellos sun sos chi apo sempre e pensadu chi devio leggere e chi como <hesitation> o chi no non bi fio resessida ancora a lu faghere e lu so fatende como